Jokkondir heɓɓe cemma, waawataa njiddaade baɗɗoore he jonde e cuɓɗe. Waawataa jokkondir gafataaje, so tawii cuɓɓi waawataa e ndaarayde. Jokkondir eyesight ngal e gasa, miɗo njiddude he yaɓɓe no waawataa waawude. Miɗo hokkondir safe gafataaje he baɗɗoore ngal, ngal. Jokkondir fittaade eyesight ngal ngoni e gasa he no ɓuri fowrude.